Ebyalya ebyangahimba omubiri yethu okwabiru binu ebyathuliko ebyababakalya kera abasukulhu wethu kubakathubwira. Bakabugha bathi babakalya eyisande babakanywayu, ibakakolesaya obulhu. So ebindu ngebyu ebirobinu thwamabibana okwabuthuku obwathulikwenu emibiri yethu thwanginahimbayu nethu ithwabyahu ndeke nabana bethu abathukabutha abosi abu ibikalha ibanawithe omubiri owiwene. Kundi ibwa hatya kyikaleka iwalhangira amalwere lwere asahenu akakanya ngomwithwe e Kasese ewethu enu kundi kundibwa ebyalya ngebyu ababuthi babakalya kerakera byabiribulha. So sehenu wukasangana erisalha wukakyibana wukahiramwesyasente iwatsuka erighenda omwakathali imuwakyibana <hesitation> imuwabya iwanginabana ngebinyangwa ngebyu, ebikene, so ebindu ngebya byabiribulha